Jah, ellopästvit ruuhi patõntiiriq, et kas tuu um eetiline? Rassõ küsümüs. Nii ja naa, ma ütlesiq, ei tiiäkiq. Tõõsõst külest m- muido näid ei tetäq, olõ-õi huvvi näid tetäq, ku näile ei saaq patenti pandaq. Nii et ilmselt sis um eetiline, agaq ei tiiäkiq